कोलंबिया गो देश स्पॅनिश लोकांनी राज्य केल हांगा भगुंरी आणी सगळी लोक कॉफी पियतात। आणी चौदसो लोकाचो कॅथोलिक धर्म आस।